Nang ku sende ku tu ɗaa ɗom cin a mee kat an ku mee mbii cin muw ee? Ei, ɗaa, kat an ku mee mbii cin muw, ɗang par ni a wit a see membii muw. Ku shee ni, an a nguku ɗaa ɗom tong mɨsan muw. Ɗaa ɗom tong kɨshak ku ngurum mop. And ɗaa ɗom tong kɨshak ku ngurum ni mop, ɓe a tong a tong ku a tong ku ɗok see muw. Ɗaa ɗom tong njakam kɨshak ku ngurum ni mop. Njakam ni, koo yi ngurum ni mop shee njakam ni koo a an a shee njakam ni. Kat mop shee njakam muw, ɓe kwaan ɗang a nji a tong naar mop, ɓe a shee njakam. Kat an mɨsan, ɗang an membii muw, ɓe ni a ting ka naa a yakal a ki a kwat peeku ngurum vel kun feer mop ɗi tumu yaa njakam ɗi. Ɗaa ɗom ndeeni pwet riret. Peeɗi ɗang mun yi njakam ndeni ni, ɓe kat njakam ni maa, mbii ku weet kat mun kɨ sat ni, ɓe ɗaa ɗom ti mu cin njakam a kaa mee mbii pwet buu muw. Kume, kaa kwee wash mu yil maan ku mop ɗi peet ni hausa, gargajiya. Ku vel, kwee, mbii mu kwee tong mu gomnati ku mop ɗi peet ni politics. Kat an kɨshak ku ngurum mop, ɓe ɗaa ɗom mu tong mu sat vur nang mop. Koo yi a ngurum ku an, ɗaa ɗom tong ku a ku ngurum ku Mop met an yi kwee ɓit mop. ngurum ku mop ni kus. Ɓit mu mop ni ki jong jong pwet. Ti ɗaa kat vur mbii kaa wash mu kwee mushere. A kɨ ɗaa nang weet mee njakam mop. Mop ɗi laps siki weet kwee mbii ku ngu mushere ndi ɗi cin. Weet ku ndi kuɗi cak cak ku ni kat kwee kaat ku kwee mee man mu naat nde mop muw. Ɓe ku ni mu kat kwee kang ku kwee naat nde mop muw, ɓe ndi ɗimu cin mbii nde, ɗimu cin a rang ee? Ɗi mu cin ku sende a rang ee? Ɗimu cin ku sendee a rang ee? A pee kat a cin nang ndeeni mop, mop ɗi sat mop an. Ɓe a kat a man mbii ku poo mop. A ni le ku weet ɗang an poo cin membii muw, ɓe ɗaa ɗom a ki a kat a ngurum mop ɗimu sat njakam. And kume, a njakam ku ɗi put a ku mee kakan muw hayau. A njakam ku ɗi le a mat ɗikin man mu wash mu yil maan. Ɗang kuma ɓut man mu kwee mbii mu gomnati ku ndeeni, mop ɗi te politics. Ɗeng muw, current affairs. Mbii mu gomnati ku ɗi sokɨkyeen, ɗaa ɗom man ni, siki ni riret riret. A ni ku kat an membii ndeeni muw, ɓe ɗaa ki a tong a cin bilip. Ku ngurum ni mop. Ɓe a kat a ngurum ku mop ku man kaa pee ndeeni mop ku koo yi a nang membii a kaa kwee gomnati ku ka yil america, mop ɗi sat an. A ci nang kaa mbii ku a kɨ yil gomnati mu kwee asia, japan, china, koo yi a kwee britain, koo yi a wanne yil, ɗang a cin nang kaa, mop ɗi pɨ an ku ɗi le man maan tong ku koo yi mbii ku mop ɗi pɨrep a rang a nee, ɓe a kɨ ɗaa tong ku man ni. Mee mee ɗi se ɗi, kat an cin membii muw, mbii ku ɗaa ɗom cin ni pwet, ɗaa ɗom tang ran. Ɗaa ɗom tang ran. A tang ran pwet ki ti ɗaa man mbii ku a man mop muw. Kaa kwee novel. Ɗang kuma novel ni ni nipee tong a epic novel, epic novel, novel ku ɗi sat mbii a kaa kwee wash mu yil ku wash mu liis poo mop. Ɗaa ɗom mbii ndeeni mop pwet riret riret. A pee ku ɗaa ɗom mbiiku ɗaa ɗom cin mop se ku kat an ku membii cin muw. Ɓe ɗaa kat sang. Ɗaa kyel sang yi cin mbii ndeeni mop weet riret riret. Mee mbii ku ɗaa ɗom cin ni ku kat an mee ɓilang membii muw, kat naa cin mbii ndeni mop, ɓe ɗaa ɗom naa kwee tv. And yi tv ni, ɓe an a mee ngu ku ɗaa ɗom naa su mee film pwet muw. Ɗaa ɗom naa a mbii ku mop ɗi peet ni current affairs. A ni a mbii ku mop ɗi pɨrep kɨ yil ku yi naa sat shee ku koo yi ɗi pet a kɨpee ku an ɗi, koo yi ɗi pet a kɨpee ku kwee gomnati kuse ɗi, kwee pee gomnati maan kaa mu kwee state government, aa ku ɗi pet.